Unam emi edide esen unam nkekudde edie Idiọk, nkekud Idiok ke mkpo nte Isua <hesitation> tọsin Iba ma Ita kini nkade ukpep mkpo ufok Ibọk, ufọk ñwed ke nkem̄ enyoñ enyoñ state nnyin emi nyin Itotu mi Nkeka ukpep mkpo ufọkñwed, emen nnyin eka akamba aki Ikọd. Ikotu Ika, ebup ufọk ke mben esañade eduk Ikọd oro ufok oro ndo do ebupde odo, mme ufene mme ufene esinede do, emi ke nkekudde ekpa min Idem ekedi Idiọk, nkud Idiọk nte adahade ada ọnyuñ asaña nte owu, ewem akpri eyin nsie kied akama nte owu ọkponyun akamade eyin kpukpru mkpo k’uwem nsie ọnyuñ anam nte owu, Idem akpa min eti eti so o ufene emi edide <hesitation> nkud e ke ata mkpo Idem, e eduwem nsie ọnyuñ anam min eyikhe eti eti Idiọk, Ini nkokudde Idiọk edi oro Ikikade mkpo ufọk ñwed ke ñkañ enyoñ enyoñ nkañ <hesitation> Idid nnyin eke nnyin Idodu mi.